نشأت في ليبيا في منطقة هادئة، قريبة من البحر، كانت حياتنا بسيطة الناس فيها وديدين، ومتعاونين، وكنا نشعر بالأمان، الطبيعة كانت جميلة، وكنا نستمتع بالهواء الطلق، واللعب في الحي، رغم التحديات كانت الأوقات مليانة ذكريات جميلة مع العائلة، والأصدقاء، وكل شيء كان يدور حول العيش بشكل مشترك، وبسيط.